ده بيعتمد طبعا على انت بتراقب منو، لو هي حاجة ليك انت و نفسك بس بتراقب نفسك و بتتابع أسلوب حياتك دي ما فيها مشكلة، انت قاعد لسه في <hesitation> حدودك الشخصية، لكن لو بتستعملها عشان تراقب غيرك و تتعدى على خصوصيات الناس، ده يا دوب كده بيبقى غير أخلاقي و ما بشوف ليهو عذر، يمكن بس في حالة السجون بس عشان تتأكد انو السجناء ما حيعملوا حاجة خطيرة.